أيوة أنا كويس في زراعة الحدائق لأن كان عندنا جنينة كنا بنزرع فيها ورود ونباتات وصبار وأشجار كمان ونخل كان انواع كتير جدا من الأشجار وكنت برعاها يعني وبحاول اني استمتع بيها وبالمناظر الجميلة يعني اللي بتوفرها